رهوه <hesitation> إني والله العظيم إني دايما نتمنى أنه نكون نحكي اللغه الانجليزيه مليح يعني برشا نحكيها مليح برشا برشا. لخطر هي لغه أنا بالنسبه ليا تعجبني وهي لغة العصر معناها ماكش بلاصه تروح ليها. وما يفهموكش بالانجليزيه معناها خاصه في البلدان المتطوره هديك لأزم تكون تعرف الإنجليزيه.